﻿Kua tëtä guasu Reino Unido ani inglaterra jeivape, jukua jaenungavi, oimeko aipo jaereta jembiu ikaviyeyeva, jare mbaeti yande yaikua, jaera mbaeti se aikuava <hesitation> mbaetivi aja kuareta jëtape, ani mbaetivi jerakua, jeta jembiuko, yaesa vaera ani yau vaera, jaema jokoropi se mbaeti aikua kiraitako jaeva kiraiko jaereta jembiu ikavigue ani ipöra yeyeva, ani jaereta oyembotuisa je jokua tembiureva, oimeko aipo jaereta guinoi